Manampy ny kangoroa ivelona any Aostralia iny tongony matanjaka be iny satria iny no fitaovam-pitanterany zareo izany hoe afaka mandositra mitsambikina malaky be zareo ah ary afaka mitsambikiba ambony de ampy hiarovany tena iny ah raha ohatra ka misy ah fahavalo manenjika anazy sy ny zanany, kangoroa raha teo koa indrindra indrindra ny kangoroa vavy mitondra ny zanany foana.